اللغا الإنجليزيا, على خاطرها اللغا العالميا الأولى, ومهما برشا في التواصل مع الناس, ومن كامل أنحاء العالم, تساعدني حتى كيف نسافر, وما نقعدش نحول وباش نسأل العباد, على خاطر تناجم تلقى أي حد يفهمك ويحكي الإنجليزيا في العالم أجمع, وتساعدني برشا باش نلقى خدما في مجالات مختلفا, تساعدني حتى باش نقرا, وتساعدني في برشا مجالات أخرى.